Mur kal werik ep alom kha ahin. Na mah kal werik nais an mahin, al bos gos mungmung tari basa, werik ep malum kating an piu o. Kating onep baran na del werik i gau. An murun i ding, nep iah- bisen i kubar akak al bas parai kiem akak ep buriah sur na el kubar, ting na-ianp khon parai ep sospe is khan lakan ep iah gau. Na kal reh, ep iah isot ting na inap, al parai ep sosopen ga, ap al parai mah lakan ep iah. Al nangnang ting na sen el kor. Ep wuvur anuki al reh liki sa mah ting na al khep soi- soi- gau. Al nangnang liki sen ting nai mas akak khol gau al sur soi, ep iah. Na bisen, al sur soi sa mah ep iah, sur ep kahlar sa ma an nigau, sur ep lalapang sa mah el khep liki sur na el mas akak. Nangnang i ting sen na imah akak khol gau ap al bhot kipsei mah. Na kal kipso al bas al parai tari sur na el longlongon el tol sur na iet ima khan lonto larim. Al iet toh larim arai who't om me't arai fis na me't a ning. Na kal iet soi arop tari ap ol reh mah na ep tarai dit khel angan. Itik ep baran iding ep baranangan ning na ep tarai rop dit rehreh rakrak khol suri. Tarai rhop dit el arpurum suri, sur dit el iani- Isah ap ting na ol tuntun lik gau. Ap wakak khol ap arak khol sur a mat